दार कैसे पकैना कहना सम्बन्धमे बात करबो तौ सबति पहिले दार पकैनामे दार भिजैना, सफा करना तौ कुकर या बटुलिमे रखना आउर रखके आगि सुलगैना । आगि सुलगाके दार आगिमे धरना जब दार पाकजाइ तौ तेल, मिरचा, धनियाँके छौंका लगैना, छौंका लगाके परुसना । काहिकि दारमे बहुत ज्यादा पौष्टिक पदार्थ प्रोटिन मिलता जौन हम्मर स्वस्थ शरिर ओहके बहुत मजा करता आउर हम्मर शरिर ओहके हस्टपुस्ट बनैता । उहिमारे दार हमके जरुरि खैना चाहि जौन हम्मर तहिना बहुत आवश्यक चिझ हे ।